انا اللي نرتاح فيه بين الكرسي ولا نقعد في الارض ولا على الفوتيه راني نرتاح في الاريكه احسن نختارها. نحسها مريحه <hesitation> وهكا ترتاحي منحسش روحي هكا مضايقه من كج حاجه ولا ضهري يوجعني ما عادي معناها الاريكه احسن تحس روحك قاعد في فراشك مش كرمال الكرسي يوجع في الضهر ولا شي هكا.